Aan ujut umiir burooŋ jaraam umiir wamé néjool facili. Mara wamé bo facili atuhee amiré wo. Aan waan uñoow mé nujuhé umiir, watiŋérut mé, wo ujut umi wo tan que wo batiŋut. Yo écimé nirok aan ujut umiir wambo mé néjool faciil.